कुत्तन के बारे में हमे बहुत गलत फहमिया होत ही। जैसे कि कुत्ता अगर घास खात है तो हम सोचत है। कि यो खाना काहे नहीं खा रहलो घास के खा रहलो है। घास बो इसलिए खात है काहे स किबो बो बिमार होत है। बिमार होत है कुत्ता तब घास खाये करत है। अगर कुत्ता सूंघत है तो उनकी सुघने की भी अलग प्रक्रिया होत ही। हम सब सोचे करत है कि कुत्ता सिर्फ सफेद और कालो देख सकत हैं। नी कुत्ता एक और रंग देख सकत है ग्रे रंग को रंग होत है उ भी देख सकत है। जो हम कह सकत है कि कुत्ता रंग देख सकत है।